أصل الكون هو شيء عملاق جدا وإحنا يادوب حاجة صغيرة فيه وكله من خلق الله <hesitation> واحنا من خلق الله.